<hesitation> Ndefu indiyen en kañun en duu ana ndefa maaro sanne Kaa ley faamu amen, eɓe tuuni kaa de. Ɓe yimɓe duu jogiiɓe keewal sanne. Yimɓe duu jon kaa, so ngoonga, miskiina ana keewi nokkuuje maɓɓe.